ʻOluʻolu ke anilā ma Iāpana ma ka wā kupulau. ʻO ka wā kupulau nā mahina ʻo Malaki a i nā mahina ʻo Mei. A ma kēia manawa, heleleʻi nā pua keli mai ke kumulāʻau a uʻi loa kēia wā ma Iāpana. He uʻi loa ke ʻike aku!